Li strumenti a corda sunnu tra li strumenti chiù utilizzati pi la produzioni di musica. Li strumenti ca iu canusciu ‘un sunnu tanti, ora mi vennu in menti: Citarra, Violinu e la Lira. Capita spissu ca pi produciri un certu tipu di sonu, si utilizzanu chiù strumenti musicali a la vota. Na cosa tantu importanti pi li musicisti è la sincronizzazioni.